Raha aminay manokana longany ah, <hesitation> fahasambarana sisy fijaliana izany karaha sarosarotra my hanagno ananjy, na dia anao aza ny miharagna vola io de vola io nefagny ah anao sy mainsy miasa mafy zegny vô mampiditra vola anaty pôsinao, de zany zany hizakako hoe sy mainsy mandalo fijaliana my vô vô tegna hoe tonga amin'ny fahasambarana zagny.